गुज्रात में आपका स्वागत है। जब दालने चुखाने सोड़ी जाये जाये। ते काई खामन बनाये लें। हमरें जब अगर दालने खराब नहीं जाये। पीड़ी नहीं जाये ते हम काये थी नहीं। दाल काजे काई फेक देजें। चाय नामने ऐसा गरे कि जी भी खानोंने बनाये ते काई चाकाई। सूप नहीं हो सबने सूप मिक्स बनावेने। हमरे भारत में ऐसा गरे कि मसालाने ये सब घालिन बनावे।